الكلب يحتاج يمشي على الأجل ساعة يوميًا عشان يظل نشيط وما يمل، <hesitation> بعظ الكلاب تحتاج أكثر خاصة اللي طاجتها عالية، اللعب والتمارين تساعد الكلب إنه يكون بصحة زينة وما يمل أيظًا.